Zava-dehibe tokoa aloha ny miala kely amin'ny zavatra hoe teknôlôjia dia mba mandeha any anaty natiora kely izany ianao indraindray dia mba miala amin'ilay zavatra teknôlôjia sy ny nomerika ireny ianao. Mba hafa mihintsy ilay hoe mandeha any anaty natiora